आफ़न नरी चाबियां ने एक लारे राख बा करने एक गुच्छों बनावा। <noise> जनिय आफ़न तागा से या तार से बांधा जिसे अपनी चाबियां खावे नि। वे सारी एक्टी रेवे जसा उमें चाबियां रेवे अपहण ना घर की संदूक को रेवे। <hesitation> अपने गाड़ी रेवे मोट सायकल युकी रेवे। तो लोकरा की चाबियां रेवे तो असा पांच छ: चाबियां लारे राख बा में फायदों न्यू होवे। एक लारे रेगी को खावे ही नि खोलिया मे बजन बजन सो क लगेगा। तो वे अपहाने ध्यान आती रेगी और वे नि खावे घी। <noise>